Pitsat ma tii külh peris tihti esiq. <hesitation> Ja mullõ miildüs taibast ka esiq tetäq. Tuu jaos ma võta hariligult umbõs puul killo jahhu, umbõs katssada viiskümmend milliliitrit vett, <hesitation> suipiluitsatäüs pärmi ja supiluitsatäüs õlli ja sis <hesitation> mätsi tuu kõik kässiga kokko. Ja sinnäq pääle mullõ milldüs pandaq hariligult kas sinki ja juustu ja muidoki tomatikastõt.